Bi yine ga kube lula ugomineyi cenji tuga tabutu bi shi atunane na tuba ishe tu be ma tinini tu na me haulai atwa mun andtiriri te biye ya nda anje she o iyi atukube ti kwi pana have ubanta she mane se na ata ozono niyi tu suka zajɛ aka elele mane ba mu zanjɛ bu zhebuka ma iyi elele au zhe ya zhanga ganena ta butu so name zanga ba zalajal naa sanga fu na ma zanga ozilo hea po butu nda. Tihinya shima gushigo teni shila ya be bizhe kuba ma gana elele tiye eriya sha gana elele ta kuba naka lapanhe anda na-aheaga uhuri aurana koshiko butu ba uba la lukuribi gaga azhika umpaa bu ba zha ni duko iyine bazhe ba sa bi zhe be shidije asasa ga aquana ni eile ama huwaye ko abu vone huri bi ashika lepar e erishi sa weni weni abi zhe sala na atao uve ecilo ga ata biya maa asha atuwa na zivini me suhula ash uwa kai wawba keri e zeri apata shu we atma a mutngano nu due. Yga shehe yasha ganata tu wanfa gana abu ya shi butuni bu mba bushi gda sha bu jama ba atwa mene po runun ra auna abu utanfane abushe ba shi laga, imbe ku aja mbeku shu aphala a yage imbe eri anda ima leukanyi aba sagunu aj yijete ibe i hemi mbo ga she ana mbeyana, ma ana ceg atwa na utangane, ecili ama humaye tuzu singo ozhigo atwa na autangana we ecilo ga nea pana a hensa gana ga ma atwa na autangangane, atwa fogwo iwo iwe tenri tuna name natuba atwa tughez ta zhe iwo tiyashe ehurambe naatu iyaje shejishi iyambi she be zha imba imbaye ya koya she taharun abi zhe ofwo na elulu mushe gana to afwo na zhe ma shapa ti imele ile koka iyebi mi na atwa na zhe bushapa zhe mbiso gabu ni kenyi bu nyesa zje mabu sha uwama iteniya ko rehei iyi tusaka ata atwa namba lukuya a yaje ba gbege nu lewan ma aba arisu abana ne bu gbegbe ecilo she mas imbe luzhe zono an ad manebɛ. Manebe mugo zhaga hwaye no ofwo na aa sanga manebe, ulumo na ee peteni iwe manebe i shɛ ulomu na la shɛ mao ebi zhɛ, bɛ zhel bo shidingo iyi nɛ obo zwono monebɛ uuwo muba hialu. Ama hwaye icimishi ya ganaata o. I bɛ po atwa fwugwo gwure yanu thaajnu ti vwinɛ, afwa na ya yajɛ hiejme ni vwinɛ. Ya shana a-j ya tilɛ bi the kuba atwo oko butu buko bi zhe wani bukunto. Atwa oko nanba hwaye, ili pwe ibe aa name ni bɛ nazhɛ a yɛ. Butu bu ko bu zhɛ mama nda ya ni-yi gana baa butu ba gwuma asha kaa buga gwume sheo atwa fwugwo namba na she maa ofwo aa ga nda la ugandu, a vwuje a-j yaa she kaa abu vnɛ butu nu-uginda na baa ga nda, cetu ba ebi hiej ga ba ya iyii? Avwaje atwa nu ugondu nu-ugondu na aa ga nda ee siyi miaug ma aba ee zweni patar atwwa ga hwayɛ tu ugtangane bepe na ma te pɛpɛtagyana, abu mbiyane tebiyɛ bi the kwubo mag isaza yue ya aba nan na she umamata ukanye aba jɛjɛ na cenjɛ ta butu bi shi pa wutu aba aname na cenje to tupohoydo. Iwene po e jereshi mea ubuata na mauj ma atwa ma kwuba na cenjɛ tɛ ga miauj ma aba kwubɛ igo. Okwo tɛ yaa she iwɛ maa na-amɛ aba atwa ti dice namba yaa kwulanɛ shɛ. Ama e eri shi dumana o. Iwene she ama e eri shi dumana iwe po yaa shɛ ba dumanɛ hwayɛ iyi iyebi zhɛ wo bu. Kwo a vwe bu ni-ugomdu, kwo kaa a kwunɛ bu no-ohvolu atanɛ bee sheyini ba pata ba uwunga vraing ubwa Ibɛ po ite ilegeji shio otu hwuje maa butu na untagyanɛ uhwada iwɛ cenjɛ tiunyizo ga, bu jemɛ maa atwa elete na shɛ atwa na banɛ na cenjɛ ta butu bi shi ga imɛ iwenɛ aba eji. Iwenɛ po gana ata taa njɛ ta ba cenjɛ tɛ thɛmɛ, ge gwure da anagyanɛ auta ba cɛnjɛ i zho shɛ zhema maa ebizhe ni ihwɛ butu abu ukpogu ubwa suji baa mayganɛ ukpagu uhwe bwɛ, baa najganɛ uhumganu waa themɛ bejɛjɛ ebi zhe pa to mpiala butu tuba the ni inee buihwe i shɛ tiri yee thɛ ya sho o. Ana gana kaa ehwarembe tunjɛ ta anjɛ be pe tiri, iyi nɛ ogwushigo be pe, aa kashecɛ nga na cenjɛ ni cenjɛ to tupohogdo, a a zha na anaygana ba pata, ba pata ofwo higjinu, ba pata shɛ ofwo tulagwu, ofwo iyi elele na na ga yajɛ shel maa neke e eri sugo atwa na mama zasa maa ee zweni ag ana nda ugondo ono gwu shigwo okpokbwo maa ana ya iyi, na cenje to tupohondo ee kepeshenji ij iwe ecilo ga ama pana ushawura maa. Atwa she. Uhiu cenje na untojgo ane cenjɛ tɛ ga, a shɛ a mbiyana ijɛ. Ije tuba aa nda itini eeg ne eshe butu gwunwa hj? Ulapeye na ee the panabeyii no ofwo agwatana te yaa shɛ ee genji unyizo gaa? A yajɛ tuba tu hagsa maa e thɛ gang unyizo hj? Kwo a yajɛ tu ba tuhansa maa beyi e thɛ tupa ijɛ bana aa nda be pe hj? Pa wutu aba atɛ kwubɛ Tu no zwono ma ni ilipwɛ na agwatan iwɛnel po, agwatana ubwa zweni no shihwolu. Ate zha shɛ ta ngbaraka gana ata o. Atuba du yaa she ata kala a-j unu, unu tu kalana ata ibɛ thɛ ima. Ama akana ata ndana shiduwa oto mbiyono. Ibe agwatana zhe dure naahansa ata. Iwene po bi hiej a hansa agwatana name sowj na butu gwumwa. Agwatana du kaa jɛma ni ikenyɛ bwɛ bɛɛ hiɛj, a hansa agwuma ubwo untangane, ubwa bo sheyingo maa ba ndo iyi nɛ kwullane bu maa ba ana agwuna tenda, yaa she eti zweni ehwurembe tu niilipwe na agwatana maa bo mbiyano i yajɛ iyi na ee zhe imaggaga maa ate njɛ yaa zha shɛ kaa o tumono. Iwene po asha agwatana ni-ikenyɛ bwe, ubawa eni una ata ugondu. Iyi fwugwo tenenji kwo na aka na kwoshikwo atu kwubaje, ate hwujɛ, ti inee ne ee ti mbishi na anabare atu hwuje. Iwe ecilo ga, ehwurembe tu ashe mama ina maa embiyeni cenjɛ tuga atwa ufwugwo owo ba. Atwa ufwogwo kaa te zhe wo iwɛ ubauta na namanɛ atwamwa. Yaa shɛ aa mbeyanɛ ijɛ, atɛ mbeyanɛ atwa benjɛ to tupohonʒdo ambata teni. Ambata suji atwa tu pe njɛ ajamə ugondu ukenyɛ atwa tu anda tu tupa kaa te zha shi to gombo o. Gabu yajɛ iyi bu ama gabu sasana aa lashɛganan ije tɛ. Iyi ne abu gashe baya abu laketana ij maa yɛ i-j imbe tuba ishɛ icilo iwe gɛɛ? Yaa shɛ abu mbɛyanɛ iwe agwatana tebiye bi zhe na ti iwɛ agwatana jemɛ maa, aka ata gwumwanu hug iyi. Ifwugwo zhe ya teneji. Atwa oko du emepi shi yaa maa kwo a yajɛ atwa nunhwa o. Kwo yaa shɛ ine ɛtɛ o. Ama inel ɛtɛ shɛ bwɛ kanye bwa nɛ bee nyizhe ne evwi ubwa, ibɛ baa ngbane maa ibɛ shɛ yeu. Ama tuba ɛ hiɛj bi te wi shi o bi mepi shi aswuka na zhe yango uhinihiu buo